וועגן ווי אזוי צו ארויסצונעמען מ'זאל האבן ווי ווייניגער צוקער אין וואס מ'עסט, די ערשטע זאך וואלט איך געזאגט מ'זאל נישט טרינקען עפעס אנדערש חוץ וואסער און מילך, וועגן יעדער וואס האט צוקער איז די טרינקען איז די מערסטע צוקער ס'האט די מערסטע אומגעזונטער זאכן, <hesitation> די צווייטע זאך וואלט איך געזאגט אז מ'זאל זיך צוגעוואוינען צו לייגן ווייניגער צוקער אין די עסן.